Raha hinga hiasa ndraika zaho a, de raha hita agnatin'ny sakako alongany a, de ordi a ordinateure, de stylo a, de taratasy a, de bloc note a, de vola a <hesitation> ividianako raha akeny an-dalana akegny a, de blouse a de stetôscôpe.